مۄکٕر چھِ پنِنہِ یٕڈ کِس نوکَس پٮ۪ٹھ واقع پنِنہِ سپنریٹ غدود سۭتۍ ریٖشٕم پٲدٕ کران۔ پریتھ غدود چُھ اکہٕ خاص مقصدٕ خٲطرٕ اکھ دھاگہٕ تیار کران - مثلن اکھ ٹریلڈ سیفٹی لائن، شکار پھنساونہٕ خٲطرٕ چپچپا ریشم یا یہٕ لپیٹنہٕ خٲطرٕ باریک ریشم۔